Jaji, farellutu ita sifaq-sifaqna sibawa ampe kedona pasangattaq. Nasabaq, lokkiq bottigga ato deq, <noise> parellu laddeq ita sifaq-sifaqna sibawa ampe kodeq- ampe kedona. Jaji, ku bangsana lokkiq botting sibawa pasangattaq, <hesitation> maraga ero sifaqna makkunrede ato buranede. Jaji, afaqna farellep- farellu laddeq ita sipaqna. Bangsana lokiq manre, manrekiq sibawa, matinrokiq sibawa, sibawa ku lo ifegoq, sibawa tokkiq. Jaji, farelldu- farellu laddeqtu ita ampe-ampe kedona sibawa sipaqna. Jaji, iyanaritu ku lokiq mita ampe kedona pasangattaq.